<noise> kama singa ufukire juve, unafuke ijuve isenga maana nsikwelewa pusikona, maana uve uhusi- lisa munyasi umwatsingalye. Wukiliura uvika kunyumba uvi- udindira mulikakala kyakilyene, ungadindile mulikakala jajene, une akana kila uvange udinde ulijuve <noise> une aka- isenga jivangeluku kusovera juve, <noise> maana juwona aka- jiluta jikiruka baho <noise> jiruta jikiriuka baho kwasababu, jikwilewa pujitama, jikwerewa najumunu vilisa vene. <noise> Maana unga- ungatsingalute ku- ukunge juvona akahange nasyee, nasikwibakura sikiliuka kunyumba, tsingakiukie tsikwingira, mulikakala lyalene.